Dakuaña xhiwue ochen davii ká noxí xá'a ná hú, kuatika kuaxixá, kadnaú noxí híd kón té kida <hesitation> compadadecer nó xizañoo kanóxi te ihó tanaxá nenoxhí té kuana adaxhidéa.